أجل بالطبع <hesitation> الفن يمكن أن يكون عندو ت-تأثير سلبي على المجتمع، لأنو فنان في تابع لثقافة معينة بعيدة عن <hesitation> الثقافة تاع <hesitation> المجتمع الحالي، قادر <hesitation> قادر يكون عمل فني يكون فيه استفزاز وممكن قع حتى <hesitation> تشويه لسمعة <hesitation> الشعب آخر أو ثقافة أخرى وبالتالي يكون له تأثير سلبي.